Ɛbɛhyɛ ase dɛ eriyi paserew na ɛnye no atwetwe nkɔmmɔ bi a ɔyɛ enyigye papaapa. Ɔno bɛmaa dza ɔkɔr do wɔ edwuma mu ne nyinaa ɔatwe n'adwen efi do. Na ɔdze no ho rehyɛ nkɔmmɔ no mu no werɛ befir dza ɔkɔ do a ɔannkɔ do yie nyinaa so na oenya enyigye nye ahotɔ soronko.